komiði sæl og verið velkomin í í kvöld fjöllum við um skyndihjálparmann ársins tvö þúsund og átján segjum frá á h m á snjóbrettum og heyrum af dádýrum sem eru til vandræða í Japan ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Guðni Ásgeirsson var valinn skyndihjálparmaður ársins tvö þúsund og átján á einn einn tveir deginum í byrjun vikunnar öryggismál heimilisins voru aðalumfjöllunarefni

dagsins og þrettán börn fengu verðlaun í

Guðni fékk viðurkenninguna Skyndihjálparmaður ársins fyrir að bjarga manni sem hafði fengið hjartaáfall á í Reykjavík Guðni kom að manninum Oddi Ingvarssyni þar sem hann hafði fallið í jörðina og veitti honum hjartahnoð ég er svona

að fara fimm hundruð metra

og það líður yfir mig meira veit ég ekki fyrr en ég vakna í sjúkrabílnum þetta er

ólýsanlegt mér fannst

vera heila eilífð en fyrstu aðilar sem koma að var sérsveitarbíll sem var þarna í nágrenninu það var innan við fimm mínútum eftir að þetta gerðist en höfuðið á mér var búið að öskra sko er ekki einhver að koma Guðni fór á skyndihjálparnámskeið í menntaskóla og hefur einnig farið á námskeið í vinnunni það var einmitt síðasta námskeið sem ýtti mér út í leiðbeiningum frá Neyðarlínunni dagurinn var mikill gleðidagur fyrir þá báða þeir eru orðnir góðir vinir og hittust þegar viðurkenningin var veitt hvernig líður

alveg óendanlega þakklátur og bara að koma hingað og fá að taka þátt í þessu og

finnst svo dásamlegt að Guðni skuli vera valinn

hann er svo góð fyrirmynd okkar okkar allra sko er þetta tilfinningarík stund hérna í

ég á bágt með mig heimsmeistarar voru

keppni á h m á snjóbrettum um helgina

eða brekkustíll hefur verið vinsælasti flokkurinn í en sátu hjá á heimsmeistaramótum og Ólympíuleikum það hefur breyst og heimsmeistaramótið í Utah í Bandaríkjunum hefur verið flott og frábær tilþrif sést í karlaflokki var baráttan um gullið hörð mark

frá Bandaríkjunum veitti honum harða samkeppni um efsta sætið

fékk á endanum níutíu og þrjú komma tuttugu og fimm stig eða aðeins núll komma tuttugu og fimm stigum meira en

McMorris corning hreppti þess vegna gullverðlaunin og varð um leið heimsmeistari í kvennaflokki var það

frá Nýja Sjálandi sem fékk gull fékk níutíu og eitt komma sjötíu og fimm í einkunn sem tryggði henni heimsmeistaratitilinn hún fékk líka gull í

dádýr réðust á og særðu um þrjú hundruð gesti í dýragarði í Japan í fyrra dýragarðurinn Nara er mjög vinsæll meðal ferðamanna þar fá gestir og dýrin að spóka sig saman og hægt er að gefa

alls kyns góðgæti dýrin eru friðuð og talin þjóðargersemi sum þeirra eru reynda frekar stygg og eiga það til að ráðast á fólk í fyrra réðust

á rúmlega tvö hundruð manns flestir voru

gesti starfsmaður garðsins segir að þau séu vön en geti orðið pirruð ef ekki er farið blíðlega að þeim sérstaklega þegar þau eru svöng og meira um dýr í Japan það er mikill snjór í dýragarðinum í japönsku borginni

Sapporo þar njóta dýrin sín samt ágætlega þessa dagana sérstaklega sum þeirra sem bókstaflega velta sér upp úr honum